Eläjäaid miildüs mullõ kimmähe inämb ku muusõum. Kuiki tuu, noh, kuis nuuq eläjäq sääl eläjäaiah ummaq, et näil olõ-õi nii hääq tingimüseq, või-ollaq jah, olõ-õi illos, a siski, naaq muusõumiq mäsü- väsütäseq minno väega. Et eläjäaid miildüs inämb.